ན་ཆ་གི་བསམ་གཟབ་བའི་གོབ་སུ་བསམ་སློབ་པོ། ཟོ་སའི་དེད་ལས་ཁག་དི་ཆུ་མང་པོ། ཕེ་ཟ་ཕ་དོ་ཡིནས་ཐེ་དེ་ཁག་དི་ཆུ་ན་དི། བེན་དའི་ཁག་ཨ་དཀར་གི་ཁག་དོ་གཤམ་གི་ཁག། གོ་སྐོར་ཐེ་ཁག་སག་གི་ཁག་ལ་སོག་པོ། དི་ཆུ་ཆུ་མང་པོ་ནག་ཆ་གི་ནག་ཅི་གི། བསམ་ནང་བློག་ཏོ་ཡིན། ཐེ་ཆུ་བསམ་ན་ལུགས་ན་དི་བསམ་མ་ཨ་ཆིག་ཆི། སེམས་པོ་བསམ་གི་ཕ་ཀོ་ཡ་ཐམ་ཆ། ཆང་ཆང་ཕོ་ཐེམ་ཐེན་སེ་ཡིན། ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གི་ནག་ཅ་པོ་གི་དོ་ཁག་དི་ཆུ། ལུགས་ས་ཡ་ན་ཕེ་ཟ་ཕ་དོ་ཡིན།